No kõgõ maistvamb om kana sis, kuq üteh kaaliga tedä havvutat paa seeh peris kavva aigo. Sis om nii ka maistva, et võtat kana naaq puulkoivakõsõq ja panõt lihtsalt ahjo küdsämä pannigaq.